ये गुण-गुण चिलीन विदेस नमर है, हमारे यार रहती नहीं है। ये चिलीन, हमारा गाओं में देखाते हैं, हम पोर्या कोई नका चिलीन बतावाँ, किजे को वह ये चिलीन जाय रहे हैं। हम चिलीवर, बिल्लीवर भी खेले कर लोगनों <hesitation> बतावाँ, किजे चिलीन नका, हम दाना भी चिलीन नका नाक देखा, अइने मुक्ती चिलीन ने भेले होई जाय। चिलीनों को प्यार चहूं, वहाँ से बच्पल रहे हैं चिलीनों, ये कटी भी घणे होई जाय लोगनों का बतावाँ भी, किजे को वह ये चिलीन आई। किजे भी दाना नाकान ने अपना चिलीन मुक्ती, ये कटी <hesitation> होई ना, एक आई, दो आई, तीन आई, हार दस चिल ने वाई जाय। दाना भी बहुत खाये चिलीन ने, उनकने लोगना का बतावाँ दात, देख वही चिलीन अपने चिलीन अपने कटी भी घणे होई ना।